<hesitation> acitija ta hó uno dos tres ho ho u un. hí ho o on. ho o on. niotrolio, ho ho o on. hí marca ahorrera kan ná jan, ho o on. hí la virgen, ojun ho o on. hay ni o ho o on. hí ken notá ho tu yu nrute va ga no yú ngu ho o on. neutrolio.